wo dimiɲan yɛrɛ nunɛ we woro wara nɛ boni wo dimiɲan wian wara mu ɛnɛ su'anni matete su'anni matete paseke u'e cunumi matete u'e we nɛ ninɛ bɛ zunwɛ wo aba faamu wɛ aba zun wɛ ha'irinan <hesitation> a u'enɛ bɛ zun muhan donc oyi zun wara curulu mu se matete mu se matete yɛrɛ